sebe tawɛ aro be aro zeni ma nunɛ bɛ in zun mi lo ho lo nabo ho lo bu'in maba badan ɛsinan sebe tawɛ a mu a ho zeni mu ma ni nunɛ bɛ zun ho loso